Kaɗang tòng fana ɗo nyi, ɗang semi, nga pò rot kà semi, ɓe mbì cɨn-cɨn mwa gyi. Semi, ɗang kɨ tong ngan ka, ɓe to, pak ɓe ngan nkam ka, ko ka bɨce mwa. Ɗang nga put mbit ɗɨ, nga put mbit ɗi, ɓe nga met ko lap kɨ pi ce mwa. Ko kwa nga cɨn bɨ ce mwa lok. Nga lòk nga wa ji ɓa tong. Pak ɓa tang bɨ ce mwa, ɓa lok ɓa se mbise. Lok ɓa put kwa mwen, tong kɨ sher na ce mwa. Mwen nga pò cɨn kɨ bɨ ce mwa, kum tong. Ko lōk pus kɨ ji, ɓa ji ɓa kat mbise nga se. To mwen ce kɨ lok ɓe nga nyin. Kwa lok nga ji, ɓe nga put kwat, ko nga po mwēn. Nga cɨn bɨ ce lok. Ka ɓa tong a tang bi mwa ka pi gak aha. Lok ɓe nga nyinɨ, ɓa yal kwa mwen aha liii, kwa mba jɨ kaɗang ngan kɨ mbì cɨn-cɨn ka. Kwa lòk ɗang nga tong hart, kɨ lo ɓe nga nyìn. Ɗang ke ce pyan ngan kaɓang. Bɨ ce cɨn ngan ka. Nga iya mwen nga met pi ce mwa aha, pi kwa mwen, ka ɓa kàt mbi lang-lang ce, ɓe nga mwèn shɨ shina, kwa tong, kwa mwen kwa nda cɨn bɨ ce mwa, shitcɨn ce mwa. Ka ɓa, pi ce mwa. Mu tong kɨ go ce mwa, ka ɓe pì kangke ce mwa. Līīīīīī, har ko mu ji, ɓe lòk ɓe mu jɨ. Mpòsin mwa, ɓe mun ɗi. Kwa po mwen, ka ɓe lok ɓa njà tong. Lok ɓa put. Lok ɓa ji, ɓa ji, ɓa ji, kwa tong har. Kwa tong, kwa tong kwa se mbìse. :ba tè, ngà sē mbìse nyi ɓa tong lok ko nga muu, kɨy lòk nyɨ te ngan ɓut ɗang. Ko ka ɓe lok ɓe nyìn sem tù nga ncya? So nga pò mwen nga po gywa. Lok ɓe nga ji ɓa ja ter, ɓa, ɓa luk ke ka piter ɓang. Ɓang ɓe sem ɗap'an. Ɓang ɓe nga sem ko tung ngan. Nga sem har ko lok ɓe mwa lɨ te, ye sem kɨni rang-e? Mpi pak mwèn na mwen ɗa mwa kɨ bi, Ko me ya cɨn mwa. Mpì lokɨ, lok. Pus ce ɓe ka ɗa se mbìse ka ghɨl susey, ɓe sem kɨ lepo gha ka. So kɨ yal ɗang gha kàt sem kɨ shang ngha, gha ka gha nyin na? Ko kwa ghɨla? Ko kwa gha ròt kwa shang gakɨ, ɓa teri, ɓang ɓa la sèm bi fa. Ɓang be sem shang gha gàk. To, kɨ yal ɓe a cɨn bɨ ce ka, a pò ɗar ka ɗar-ɗar aha gak, ɓe gha karan sem ka ɗar-ɗar ka. Pak ɓa cɨn bɨ ce kwa nyin ɗang kɨ le kɨ sem kɨ ya ɓe sèm nyɨ ye gha ɗɨ. Pù ce ma, ɓa gha ter ɓe gha karan ni kɨ yɨtsem ka kɨɓut. Ɓa leng te, ko me ɗo lēēē. To, pak ɓa cɨn bɨ ce ka. Bi le ko sem tu gha ka ɗo ɗa. Ɗang semi, gha cɨn bɨ ce lok. Gha cam shɨk mwa lok. Ka ɓa mwèn a? Kwa cɨ bɨ ce mwa, ɓe lok ɓa ni nyin sem kɨ tu gha ɓa sem gàk.